<hesitation> Toetra tsy manam-paharoa anagna'ny elefan, ny tegna marignyy zah mbola tsy ary naharegny ta Madagasikara misy. Zah mbola tsy ary naharegny hoe misy elefan Madagasikara, fao ny afa avy regniko ndraiky hoe <hesitation> managna mémoira be elefan.